Jar <hesitation> wonian kunnen New Zealandin kunnen ishin sagale ishin nyaat foni, supua, chaia, kalmatia, hanjera, kahawa ,mahogoa viazi tamua, viazi karaiati, sambusa kalmatia, yaani won tan kulli wot chachafte, sambusaf kalmatifa wot dardarte, sagale sahani guddiot bukiseni ,ndimut kas kaeni, carrotfa irant chireni worki sukaria irant chireni won tan akan nyaati jarkun.